زه په دې باور یمه چې د افغانستان لپاره ولسواکه نظام ډېر شه دی. ولسواکه حکومت چې کله رامنځته شي، دا شه دی، ځکه چې د یوې خوا د خلکو حقوق او ازادۍ تضمین کېږي، د بلې خوا د ټولنې عمومي سرنوشت یا عمومي سیاسي جريانونو کې د خلکو ونډه او مشارکت ډيېژي. نو که چېزې ولسواک نظام رامنځته شي په افغانستان کې، کولای سو چې د افغانستان هر وګړی د خپل حق د استعمال او د حق اعمال صلاحیت ولري. که چیرې ولسواک نظام رامنځته سي، عمومي جريانونو کې، او د اساسي قدرت په انتقال کې، د خلکو ارادې داخليژي؛ يعنې د خلکو په خوښه باندې سیاسي سرنوشت ټاکل کېږي. د سیاسي قدرت انتقال، د سیاسي مشر یا د ولسمشر پّ انتخاب کې، همدارنګه د سياسي استازو په انتخاب کې د خلکو اراده داخليژي؛ یعنې قدرت د یوې ارادې، د يوې خاصې ډلې پرځای باندې، د ولس د ارادې تابع کېژي، او ولس کولای شي چې د خپلې ارادې شه تمثیل وکړي. نو ځکه <hesitation> ټولواکه نظام چې دی، اغه د ټولنې په زيان دی، او ولسواکه نظام د ټولنې په ګټه دی. <hesitation> همدارنګه، د بلې خوا څخه، په حکومت کې د مسولیت پذيرۍ يا د مسوليت مننې یو روحیه رامنځته کېږي، تر څو حکومت مجبور کېږي چې ولس ته حساب ورکړي، شفافیت رامنځته شي، او بالاخره حکومت <hesitation> چې کومې کړنې کيي، یا کوم سیاسي قدرت چې د کومو حالاتو لپاره استعماليي، همدارنګه د خلکو د مالياتو په اساس راجمع بودجه چې د کومو اهدافو لپاره استعماليي، حکومت مجبوره کېژي چې د دې یو حساب ورکړي ولس ته. دا په دې لحاظ باندې، <hesitation> ولسواکه نظامونه چې دي، <hesitation> د اغه د ټولنې د سرنوشت د ټاکلو لپاره مسول دي، او د وی د خلکو ماليات، مادي منابع، مالي منابع، فزيکي منابع، انساني منابع د ټولنې په ګټه استعماليي. همدارنګه د خلکو ګډون، د مشارکت اندازه ډيريژي. خلک د خپلو اساسي حقوقو، ازاديو په اړه باندې پوهه ترلاسه کوي، او د هغه تضمين دپاره قوانین و ليکلي قواعد رامنځته کېږي، او بالاخره د دولت او ملت تر منځ یو واقعي تړون رامنځته کېږي، چې دوی وکولای سي <hesitation> حکومت خپل سياسي حق وروسپاري، خپل سیاسي سرنوشت لپاره حکومت خپل مسول وګڼي، او په مقابل کې حکومت دا مکلفيت وګڼي چې زه باید د خلکو د حقوقو د ساتنې لپاره کار وکړم، او د خلکو د ژوند د سطحې د لوړوالي لپاره باید کار وکم. د ا په کل کې ویلای سو چې ولسواکه فارمټ هغه فارمټ دی چې عمومي مسایلو کې، عمومي جريانونو کې د خلکو د شکیلتیا اندازه ډيريي، او <hesitation> خلک کولای سي چې یوبل په مقابل کې د زغم څخه کار واخلي، د خبرو اترو څخه کار واخلي، ټولنیز مسایل په جمعی توافق سره حل کي، او بالاخره وکولای سي چې د جګړې پرځای، د تاوتريخوالي پرځای، یود بل د وژلو پرځای، او بالاخره د فزيکي تاوتريخوالي پرځای باندې، دوی د زغم و ډيالوګ و مذاکرې و بحثو و یو بل سره د خبرو د جملو الفاظو په وسیله باندې مسایل حل کي. د ډيموکراسۍ يا ولسواک نظام داسې يو فارمټ، داسې یو پروسه ده، چې په ملت کې د زغم و د حوصلې و د یو بل د منلو، او بالاخره هره مسله په عقل او په منطق او استدلال باندې د حلولو یو پرېکټس دی، یو تمرین دی. دا نو دا یو یو یوازې سیاسي فارمټ نه دی، دا یو اجتماعي فارمټ دی، یو بالاخره د کورنۍ، کلي او ټولنې، او بالاخره په کل کې <noise> د ټولنې د ټولو اړخونو لپاره اصول لري، او بالاخره د خلکو د تمثیل او د خلکو د نقش په اړه باندې مختلف معیارونه لري. نو ځکه ویلای شو چې موژ داسې یو نظام ته ضرورت لرو چې د ټوپک پرځای خبره وچلېژي. موژ داسې نظام ته ضرورت لرو چې هغه کې د یوبل د منلو لپاره معیار د هغه معنوي وړتيا، اخلاق، <noise> هغه نه دا چې ټوپک و وژنې و داسې څه مسایل رامنځته شي.

موږ په افغانستان کې اوسیږو

زه به ازموينه په برياليتوب سره ورکړم

مورنۍ ژبه د خبرو وسیله ده او د هغه تر څنک د فکر او هویت او پرمختګ وسیله هم ده

خپل ځان بايد له نورو سره پرتله نکړو

د څلورو لويو آسماني کتابونو نومونه

والدين باید، هغه د خپل ژوند کومې تجربې چې دوی لري، یا ورسره مخ شوي دي، هغه خپلو ماشومانو ته ووايي، يا ورسره شريکې یې کړي، او همېشه ورته ډاډینه ورکړي چې هرې کاميابې نه، هرې ناکامۍ پسې کاميابي شته، هرې کاميابۍ پسې ناکامي شته. په ژوند کې هر څه شتون لري. په دې خاطر باید ورته له خپلو تجربو نه، له خپلو زده کړو نه، د ژوند تشریح او توضیحات ورکړو، تر خپل ماشومان. <hesitation>

د پروسږ کال پرتله مو سږکال پرمختګ کړی؟

د شمسي یا برېښنا سولر <hesitation> په افغانستان کې ډېر مفید تمام شوی، او خلک زیات اضافي مصرف نه خلاص کړي دي، چې مثلاً خپله ټوله انرژي له لمر نه اخلي. یعنې په حساب فري ده. بعضې انسان <hesitation> بعضې او کله چې مثلاً دا خلک استفاده کوي، د زراعت او کښت په وخت کې ډېره مفیده تمامېږي، ځکه چې دوی ټوله انرژي له لمر نه اخلي، او د هغې لپاره د یو <hesitation> فري وسیله ده چې له ځمکې نه اوبه راوباسي، تر څو خپل کښت ورباندې شین کړي او خپل کښت ورباندې وکري. بل په ماشین الاتو، مثلاً په فابریکو کې، په ځینو ځایو کې هم ډېر زیات ځکه د افغانستان خپله شخصي کار ټول ډېر ضعیف ده، او زیاتره په وخت په وصل وي، نو خلکو لپاره ډېره غټه اسانتیا ده.

هغه چې ولاړ و، بيا کېناست، او چې کېناست، بيا ودريد، لکه چې نه پوهېده څه وکړي.

نه، فکر نه کومه، خو اوس چې زموږ کامن موزیلا کې کار کوو، نو یوه هیله او طمع لرو چې ان شاءالله پښتو به د اې ای ژبه کېږي، او همداسې به د نړۍ څلورمه ژبه هم کېږي. څلورمه خو لا څه، دوهمه، دریمه او اولې ته باید راشي. نو موږه <hesitation> خوشاله یو، خو خو هیله او غوښتنه مو دا ده چې دا پښتو ژبه داسې نړیواله ژبه شي لکه نن سبا چې موږ و تاسو انګلېش کاروو.

ده دي خوارکي ملا صاحب سه بيخي بد راځي

ځینې خلک حیوانات ولې خوښوي؟ د دې لپاره چې ډېر خلک حیواناتو ته علاقه مند دي او ورسره مینه لري، ځکه چې <hesitation> هغوی خپله ملګري ګڼي، او لکه سپي، پیشو او نور حیوانات <hesitation> لکه کوترې، دا د <hesitation> خپلې ساعتېرۍ او وخت تېرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. دا بل، بل دا چې ځینې حیوانات د ارامي ورکولو د انسان لپاره <hesitation> کار کوي، لکه د روحي او رواني ارامتیا لپاره. ځینې خلک چې <hesitation> روحي او رواني حالات یې ښه نه دي، هغه په باندې <hesitation> حیواناتو ته د ساتلو او د حیواناتو د لوبو سره هغه خپل ذهن اراموي. د انسان خوی ته، خواص ته ډېره اغېزه لري، ځکه چې هغوی د انسانانو نه وېرېږي او د حیواناتو خوی، خویونه اخلي.

څنګه کولی شو پرمختګ وکړو

کله چې ما اسمان ته ګورم، زما ذهن ته بېلابېل فکرونه راځي. د طبیعت د ښکلا په اړه فکر کوم، د اسمان د پراخوالي په اړه فکر کوم، او د ورېځو حرکت، چې څنګه حرکت کوي، څنګه <hesitation> جوړېږي. او همداسې د ستورو، سپوږمۍ او کایناتو <hesitation> نړیوالې په اړه سوچ کوم. فکر مې چې څومره دا پراخه ده او څنګه یې نظام <hesitation> <noise> نظام یې <hesitation> پاتې ده <hesitation> او بیا کله کله د خپل ژوند او راتلونکي په هیلو، د هیلو په هکله فکر کوم، چې اسمان ته کتل زما ارامي ورکوي، وربخښي او ژور فکر مې <hesitation> پیدا کېږي.

که زه د خپل ژوند کیسه به ولیکم د کتاب په ډول د هغه نوم به پریژدم د هیلو سفر او دا به ولې دا عنوان به انتخاب به يې کړم ځکه چې ژوند د ستونزو او امیدونو یو سفر دی انسان له سختيو سره مخ کيږي خو بیا هم د شه راتلونکي هیله لري او مخ ته ځي دا زما نظر

ليک لوست د انسان لويه سرمايه ده

داسې یو کتاب به ولیکم، او اصلي موضوع یې نصیحت وي. نو اصلي موضوع به یې د چې ښه اخلاق او سم ژوند په کې وي، ځکه چې ښه اخلاق، ریښتیا ویل، زحمت کول او د نورو احترام کول انسان ته ښه ژوند ورپه برخه کوي.